To ɗum wii boredom kam, yeeweende kuuje ko waranta am kannjum woni neɗɗo laatoo han tan, han tan walaa to yimɓe mum, koo laatoo walaa nder yimɓe koo laatoo e yeewa goɗɗo mo mum gooto, koo laatoo e yeewa soobaajo mum, koo himɓe saare mum, ko laatoo e yah- e yeewa wonnde huunde.